zɛrɛ karti cunimi ho karti nɛ ɓa nucuza we a dɛ a voyazera ho cunumi abe han dimansiyon-na nɛ mi ni karti-so waa mubo papiye waa mu mi mɛ han dimansiyon-na so wiɲan oyiro oma dɛmu ho reyalite to o tawɛ a o zun mu biye-si ɓayiro Un Un milimɛtre dama bɛ Un kilomɛtre na donk ho bun ɓawero eshɛl eshɛl sir la karte e leshɛl wala <hesitation> reyɛleman sir la karte sir le terɛn donk to bun o tawɛ awe a zun o ɲunse ama dan voyazera